يعني لحد دلوقتي مقدرش اقول ان أنا كان عندي وقت معين محظوظة فيه جدا ف معنديش حاجة أن أنا اقول فيها ان أنا مظوظة